نحنا عندنا بنفضل الرياضة على الفن، الرياضة هذه تفيد الجسد وتفيد المجتمع اخص جمعاء، أما الفن فلا يفيد الا الشخص نفسه فقط يفيد الفرد لا يفيد المجتمع، أما الرياضة تفيد الفرد وتفيد المجتمع وتفي. الأسرة وتفيد الكون كلهم.